Ikháanꞌxo̱ꞌ ge̱jioꞌ ra̱guaꞌdááxo̱ꞌ, <hesitation> xó mu̱tháánxo̱ꞌ mbiꞌi. Pero magoo <hesitation> mu̱tháánxo̱ꞌ ne̱, xó jaꞌnii, <hesitation> lúne̱s, márte̱s, miérkule̱s, juebe̱s, biérnes, sába̱do̱, domíngo̱. Xkuaꞌnii i̱tha̱ánxo̱ꞌ rí me̱ꞌpha̱. N <hesitation> uu rí nda̱a̱ xó <hesitation> xó ne mu̱tháánxo̱ꞌ mbiꞌi rí na̱ka̱ ranújngoo ná júwa̱ꞌxo̱ꞌ, ge̱jioꞌ.